نحنا كأشخاص كبني بشر ظعيف نفسيًا، <hesitation> يؤثر فينا بسهولة الأشخاص المحيطين حولنا <hesitation> مثل: <hesitation> الأشخاص القريبين، -والأش- والأصدقاء، -وال- حتى الأشخاص البعيدين ف <hesitation> نحس إنه نحنا عايشين، يلزمنا نعيش وسط <hesitation> ناس، وسط عالم، أما لو كنا ميتين ما أتوقع إنه يؤثر فينا أبدًا.